Kua̱ sá ku̱nia sá ya̱a nga bítíkjáñané kua̱ nga tu̱úñú sá mangajunñá mañanée̱ kua̱ sá, sá káti xi ñánúu̱ kátsubá nangi ku̱ sá la̱ju̱ kábatienané kua̱ ku̱ sá, sá káti kioo̱ne̱ ku̱ kábetju jinné kua̱, kua̱ kúsín ni̱jkira̱a kíóo̱ne̱ kua̱, kua̱ níchjánra̱á, níchjánra̱á sá nda náxa̱ sá níchjánra̱ané kua̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱nne̱ ku̱ sá sá majínne̱ bíxteyára̱a xán bíxteyára̱ané tu̱úku̱a̱n kátamandáne̱ kua̱, kua̱ a̱ bajú mana ítsie tu̱a mínú xi ña̱né kua̱ nga ku̱a̱súsín, ku̱a̱sin séchjára̱ sá ku̱nia xi jinbane̱ sá jín tibétjune̱ a̱ke bíxteyára̱á sá xán sá tu̱úku̱a̱an kátasechjara̱ jibáne̱ ku̱ sá majínne̱ kua̱, kua̱ ku̱a̱néjunnián ku̱a̱néjuannée̱ ni̱chjánra̱á nda náxa̱ ni̱chjanra̱ané kua̱, te̱ku̱a̱ inda inda sechjánira̱ kikioo̱ne̱ kua̱ ta̱fí ta̱fí mandáne̱ tsén sá ní ngande̱ ngande̱ kua̱ kua̱sín sá ya̱a ku̱a̱sín sá yanú kátinané kua̱ sá ku̱nia xi tsúra̱ne̱ árni̱ka̱ ni̱síkine̱ te̱ níxu, níxusúanée̱ kua̱, níchjánsúra̱ane ñanuu̱ ñanú katiba̱ne̱ tu̱úku̱a̱an kísa̱ kijna kátasechjáne̱. Kua̱ ku̱a̱sín machjen sá ku̱nia xi ñanú ku̱a̱sín níku̱ ñanúu̱ ku̱a̱sín níjkira̱a ñanúu̱ katiba̱ xi kine̱.